Oli babé éni uriboor gariib bala usontéén to néni néramba nooma aw béŋéés waaf nukook to jambi fasimi futéy; babaj utooj wanja gutogooñ guŋar gukaan to jambi fasimi futéy memeek éni may sindo nuriboré aw bétaas to jaraam sét nuti to kindi ujoow uŋorul jibébéni uŋar ukan to; mé nak gukaan mémé gusontééén gariib.